ଵିଶ୍ଵର ଦେଶା ଗୁଡୀ କରେକ ଵିଷ୍ଟ୍ରୂତ ତାଲେଗା ଜାଏକେ ଆପ୍ରିକା। ଚାଓଗ ବନୁଟୀ ଦେଶା। ଅଲଜେରିଯା, ଅଂଗୋଲୋ, ବେନିନ, ବୋତର୍ଶଣ, ବୁରୃକିନ, ଫର୍ଷୋ, ବୁରୁଂଡୀ, କୈମରଣ, କୈତ ଭାଡେ, ମଧ୍ଯମାପ୍ରିକା, ଗୁନଦଂତର। ଚାଡା, କମରଣ, କାଂଗୋ, କୋଟା ଡିବର୍କ, <hesitation> ଡେମୋକ୍ରାଟିକ, ରିପଲ୍ବିକ ଅଫ, କାଂଗୋ, ଡସ୍ଟର, ମିସର, ଏକୋଟୋରିଯାଲ, ଗିନିଟୀ। ଗିନିଟୀ, ଇରିଟ୍ରିଯା, ଇଥୀୋପିଯା, ଗାବନ, ଗାଂବିଯା, ଗାନା, ଗିନ୍ନୀ ଜଣ, ଗିନ୍ନୀ ଵିଶାଵ, କେନିଯା, ଲିବୋଥୋ, ଲିବେରିଯା, ଲିଵିଯା। ମାରାଗାସକର, ମଲାଈ, ମାଲୀ, ମୁଚ୍ଛୂ, ସମୋସ, ମୁଝ୍ଜଂବିକ, ନମିଵିଯା, <hesitation> ନାଇଜର, ନାଇଜରିଯା, ଅଭାଂଡା, ସିଯୋଟା, ମେବଂସ। ପ୍ରିଂସ୍ପାଲ, ସେନାଗଲ, ସାଇକଲେସ, ସମୋଲିଯା, ଦକ୍ ଜଂବେ, ଏସିଯା, ଅଂଚାସ୍ଟି ଦେଶା, ଅଫଗାନିସ୍ଟାନ, ଅମେର୍ନିଯା, ଆଜରିବାଇନ। ବହାରେନ, ବଂଗଲାଦେଶ, ଭୂତାନ, ବର୍ଵୀ, ଜଂବୋ, <hesitation> କାମବୋରିଯା, ଚୀନ, <hesitation> ସାଇପରୋସ, ପୁରୁପୋ, ଦିମୁରୋଗ, ଜର୍ଜିଯା, ଭାରତ, ଇଂଡେନେଶିଯା। ଇରାନ, ଇରାକ, ଇସ୍ରୈଲ, ଜାପ ତୁର୍କୀ, ଭିତନମ, ଯମେନ, ବହୁତ ହୈ, ଅସ୍ଟ୍ରିଯାର, ଵିନିଯା, ଅଂଡୋରା, ଅମେର୍ନିଯା।